أول وظيفة خدمتها هي خدمة المعلمة معلمة فرنسية في مدرسة ابتدائية خاصة كنت بقري سنة خامسة ابتدائي وكنت مستمتعة بيها على عاللخر وخاصة أنك تتعامل مع تلامذة في عمر عشر سنوات دا كين فما برشا تفاعل بنايتنا وكين فما برشا تناغم القسم كامل كنت آآ نحبو ويحبني ويحترموني ونحترمهم.